Nu umum ni isisesu nɛ ingɔm uwou uwou ani ikoru uwou utsũ ishaa buurha utsuku utsurh nu utsu ame nu uforh ungo uforh ungo unga aba abia umbɔ akosha atsuku uta na asar tsũ afɛɛrɔ a-a ngwɛ uwurwi umbɔ aka atsu ke alede ko atsuke ijuii umbɔ ahwa nu. ishanga nɛ umbɔ asorh unga tɛɛtɛnawɔ sorh unga tɛn. na mana aba atsu unga adɔng na maɛ umbɔ aba atsuku utsurh ungo ubvui ukũ udzii ubvui urhun nu utsurha wato atutise nukpɔ tisaunga na atúrã akɔ̃ɔ̃ na atsu antsenga ungo udɛɛ irhum nimi har ung aka aba aba abi umbɔ atura akɔɔ cɛ na shapa amɛ̃ ai itsumbɔ isha mbɔ isha bvurha. rɔ si iwuri irhumbɔ unga kishoo atsu ishaaye atsu agɛ awu ishaanga niyɔ umbɔ atsu a shapa amɛɛ cɛ unga ahwii tsu ishaanga unga abi nu umbɔ adaka akɔɔ nɔ tsu amɛ na adaka daka unga Amɛ kirkɛ umbɔ aka ashapi ishaa uwou ha cɛ umbɔ atsu unga amɛ nu ukwanu umbɔ aka qadaka akɔɔ nu ukwanu cɛ ku uwarara umbɔ anang amɛɛ kirakɛ umbɔ aka ashapa ka ahwii cɛ ishaa iba iki ibingge umbɔ ananga atsuke cɛ na aku avii adzipa adasa dasa ungo inyaɔ ada akpɔma akoi a garhe unga na akɔɔ ha nɔ ai igbɛrhmbɔ agarhunga umbo atsu garhe uwu ha mɔ garhe rɔ unga izhata ungo uba ugwiri ungo uneke unga abangi idɔng si itsukɔ garhe ri ivang ha ungo uneka unga abangi ikurer ugba darhaa ungo udɔrha utsu ugharhe tɔ garhe rɔ unga izhata nga zhatanga cɛ unga awu uku warara ungo uba usi itsukɔ ugarhe umbɔ ayisan unga agɛ abubɔ unbɔ uwou am ungo uba utsukɔ agarherɔ umbɔ unga a zhata nga cɛ umbɔ agɛ uwou unga unga a zhata ungo igu uku to tɔmg tɔ ko ungaa nu utsen abemu uwou umum ibemu uwou ni ubin kpurkpi kpɔ uku uwura amɛnmum <hesitation> niisisei uwou uyede kpurkpi umɛn iki ni irhum uwou kpɔ ni mani ihwa ungo. unerwi uku ubemu uwou ha umum iki isɔm kpɔ ungo uzi uzi ukore umbi aforh ishaa bvurha na aturã na mana atisa na agwiri. ungo iguɔ ibɛn nu nyakama iki ingu nɛ unum iganga ayika umen